<noise> <noise> Agny zao da <noise> misy ftoa da tena ma-maiky fa tsy mafana, maiky. Da magnaraky an maiky igny da magnora indroa miatao.